एबे कङ्गारुक अनौथो अनौथो बात अनौथो अनौथो गुणा कहाँले जौत कङारु कस्नुक हसइ हुनुकर देउनकही हुन्क छटक छटके कुदुक कुदुके जबण जबण तनाउ उफरलही जबण जबण नमहर उफरलही नाही। हसे ओसने कुडाँकाइ खुनिया उफरइ खुनिया लगभाग देउनकही आठ मिटर तकले एक चोटिमा उफरे सकलही नाही हुनुका । जुनकी याको जनावरअवा सबह हैने सकसाइ नाही । हसे देउकही हुनुकर यागक टङणियासे भन्दा पनि तोर ओकरा पाछक टङणिया जुन हसइ न कङ्गारुक उ चाइ जबणे नम्हर हलही हसे कस्के बारीयार हलही नाही । हसे तोर उअ छणके दोसर हुनुकर एगुणा अनौथो गुणा देउकही यापन पेटवा मा हुन्का यापन बचवन्हके राखे सकलही नाही । हुन्कर यापन पेटवमा हुन्कर एगुणा धोकारी नहिया हसइ उहे धोकारी नहिमा हुन्का यापन बचवन्के ओकरहिमा धर्लही । हसे ओकरहिमा धके देउनकही कहवा कहवा सँगही लेले गेलही बचवन्के सँगही नाही । हसे जबण जबण तनाउ जाएके हसइ, जबण जबण उफरके हसइ ओकरही मा धके यहरा ओहरा खिवोलही कहवा कहवा लेले गेलही सङही ।